Pus este pajarito kichihchiwa inido tlahpak ich kowitl o itlahpa kali pero no- no tlahpak, <hesitation> pues nidos ihkon yonikitak siki kichiwah ihkon keh de xihtzitzin keh de basuritas, iwa siki keh de sokitl, iwa siki keh de kohtzitzin, si si diferentes sonidos ika itempil kiacomodarowa ichan, si pajarito inteligente san ika itehpil weliti tlaconstruirowa.